De fomba fanaova sport ho lasa fahazara zany raha tokony ho izy tokony mamerimberina anazy matetiky matetika farafahakeliny inefapolo de lasa fahazarana ho azy ho anao igny <hesitation> lay- raha tokony ho izy koa moa zany raha ataonao, ataonao am'fo, ataonao am'tena hoe fitiavanao anazy de am'zay izy tsy <hesitation> tsy manahirana anao.